Aya ko kiprorokiti, ko kiprorokit ko ngoom, ochei akongen kotegan tuguk chechang, prorokit kotegani tegani kaliang'iki, asukwame akotepen tepen tapan yunoo, asokoi kola tai konam tai konam kiiiy. Konam mategoi nyin nikitech en usisiek kondakonam, momonyo kwa kalieng'ie kole konarus kondaa konam kityo kolapatu en tapani akonyokwa. Konyo ko susi akowektagei kogany agee kondaa koitu naa agee konyokoip kunoe akoi kopiyo. kopotepchikei eng tapan ko chagangetu korara ana kolian kokakwam inee kapiyo. Kkiteganchigei chekula.